Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki sare lamu je tondo. sare laamu tondo do mari daraja masin ha ummatoore lesdi mai je be yida ko memata nde Sam. sare laamu mai do hokkiti ummatoore mai pat daraja mabbe den bo Mo laami pat do samdina ummatoore mako be aadilaku be ferto.